Mbon nsaana yanghangh mu dii nini-yanghangh nnhéé ghune nkognéti dé. Ka dhi mbon miine fiine nla kottu nka miidangh, yicki mmiide nlaa buughi, ghune ngognéti. Han-han bobiyone iriiba fontu roog ni, kottu ni dhamma, awa ringi kottu wiima fu la buuni yééma atinan ni. Gnotu tiibade déck, akusu yi nangh waagna-waagne asaane. Maa ka dhi fiinangh miine la nkottu yicki mmiide jeye-yicki nnéla nloome ka féé, fu dick woo fé dé. Foo waagne nsuugh laa nkottu yammoo nfuu dhockani nangh fuu bumbu. Ghuna miine mbuu kala dé.